الا تقطعات الانترنيت غنشوف واش الرتور واش خدام مزيان واش شاعلين فيه البولات كاملين الا كان خدام مزيان غنتصل بمصلحة الزبناء باش هما اصايبوه من عندهم و الا كان ماخدامش غنحاول نحيد من البريز و نردو الا خدم مزيان الا مخدمش غانديه للمعلم باش اصلحو